Zéro, araiky, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo, raika amby folo, roa amby folo, telo amby folo, efatra amby folo, dimy amby folo, enina amby folo, fito amby folo, valo amby folo, roapolo